Ayam itu kalu tong p bahasa sini bilang o namo namo tonaka namo tonaka mana makerja meng kai nanako maduhutu tapi ngone pa buju mana tidak lain pa topo de ino yo osa ino osa pa topo nanga gia ka de posi babuk <noise> mane wase ka mane posi babuk de patopo mana ma o bira mana podahadoko de wase posi babuku wase de posi patopo mena ngaro kokiasi naga o namo i fufuru tetap i dana wase mana o ino mane nosi leo de wasi mane nosi babuku akhirnya hingga damata sigado ingosa namo mena kan nako tapi nahino pokoknya kanaso harus ya hino mane bahasa o namo.